إذا جيت نبدّل الدرّيجة نتاع الفيلو، نـ نجيب ليفيس نفتح الـ ليفيس نحايد الدريجة تماما من الفيلو و مبعد نـ نـفشها. نفتح هاذاك الـ <hesitation> الفيس الصغير باش نـ تتفش لازم يخرج منها لهوا. مبعد نحاول نقلع الـ <hesitation> الـ الدريجة الـ الفوقانية، نقلعها. و مبعد نجيب <hesitation> الدريجة الجديدة و ندخلها و نسيي ندخلها من الجوانب. نـ نـ ننسفها باش تعاود تـ تـ تتنسف و تولي مليحة و نعاود نركبها. و نـ نزيّر ليفيس و نجرّبها.